بص هو الموضوع ده بيحصلي أنت لازم تهدي نفسك قبل ما تنام حاول متفكرش في اي حاجة قبل ما تنام حاول تبعد عن الموبايل والتكنولوجيا على اد ما تقدر عشان عينك ميجيلكش أرق ممكن برضه تبطل قهوة يعني تحاول تقلل القهوة على اد ما تقدر خالص ومتشربش قهوة لمدة خمس ساعات قبل النوم.